Toetra tsy manam-paharoa agnanan'ny hôrita; hôrita malaky be raha andeha ilefa ra ôhatra hoe misy olona andeha isambotra anazy de izy koa intelizenty be satria ra ôhatra misy olona mandeha manambotra anazy igny de tagnany mirakaraka be de efa mamoaka poison be igny rehefa olona- misy olona andeha hanambotra anazy